na sinɗu halka barbaɗi na gadaka na walika gi mamannanu to na suɗika nala gi zaifanau aye gi zaifenau abo askum aka harkame na bautuka baika azahari takara na walikai na walika ƙara abinci nalalaina abinci ntika abinci gi zafenan nada tanna kayi ƙartisu mutai abinci mutai nako askune mutigikum mutigikaye manga ribuetakaye mangaribai takaye malatimu matiɗakan mala farene kabarbaɗi mala fatenakam nazata babau nazata mamau semuneye semu fatetekam nafatanekaye to inanfa maya ƙarabai namayaƙa rabai namaya ƙaƙabai seka zambe.